ŋ miinyaemu wuuɛ a. Ma wuuɛ a ko lia. Bɛma wuuɛ, hiŋi lɔ a ma nɛii la, ya taae kaŋ mande ya wuuɛ taaye nu, ya bokae ii waŋga a, ai yɛ kiŋna. Hiŋi wuuɛ ya ii kiŋne, ii be a sɔ a jao. Sabu bii wa ko mu, ndɔ nga, ma wuuɛ a ko lia. Bɛma wuuɛ a yɛ i kiŋ wakɛ. A ii kiŋne a yɛ ii kɔa kiia mande. Ɛŋ nga, ŋ miinyaemu wuuɛ a sabu bii wa koa. so ma wuuɛ a ko li̍a.